Guuguma fuu nhaahama-guun-guugutuma fuu nhaahama, mu wuungu, mu wuungu mu la jiické ignaa-dii-jock-iwaaka yune ka bhéélé. Nii waama féérine ni ibuucktuma danane, nii ibucktuma iwiitine nangh mu la ringi kooré yuni ibuucktu yune fuuntu, tuu yuni ibuurtu-ibuuck-ibuurtu-yune-gnooju-ibuucktu yune ka bhéélé. Muu ka bhéélama, mu wuungu mu waame ruune mu siinghtane. Guuguma fuu nhaahama: mu dhamma nii dhiick, mu lacka guungu, mu saama mu kottu dii guungu maalaacki kine. Tookuni sangi yoo, guungune maakh laacki déé. Han-kuumb-kuubéne sangi, guungune nangh ki. Ghuna mbhééké guunguma fuu nhaahama, ghuna fhéé guungutuma sangima, mu fuu guungutune sangi. Mu wongutunki dan, mu rumtu, fuu nhaahama waama fééni, mu laasi ki waama mu la bhoode kini. Mu kottu dhii wora-mu dickirni nkayo nkaye mu dickiir song, mu kottu guungu maala, nlacka jiické guungune yackack nnéé kana lac-bhiiké nsiighine. Mu la wongutune kane-kana mu la wuungutune dhambu, mu la wuungutuunki sangi, mu la wuungutunki nruundutune, tookune sangi, kane déck la mu ruundutu-mu-wuungutune, guungune kama. Guunguma, iriibes kane suung iwoo docka guungune. Guungune séétima idocka guungune, séétima-dii iséétééye nnéé idocka yi gungune. Mbong kuune guungune kune, duundune kama féénangh, ghuna nféé gwansi. Duundune kama ghune féé-isi-gwansi dii nsééti wansi nnéé, docka gwansima-jongu-docka ghune guungune kune, mu ringi guungu duundune. Yé-yé-yé iriibe kanéye, ruune moo ringi guungu juunjuungh. Maa yéck gwansack kune mu wuugu duundune. Mu ringi gungutuki duundune